Cuandi i sun sula a m'pias giüé a le carte, fe ën sulitari u a m'pias giüé cun ël telefono ai giöch ch'a ie zura ël telefono u a m'pias giüé al balun cun me can e <hesitation> custi a sun i giöch